Habõnaajamisvatt vai -kriim um tuujaos, et, et sis <hesitation> saiaq pehmes naaq habõnaq. Pehmes ja nilbõs, muido saa-ai häste naid maaha kakkuq vai maaha kraapiq habõnaajamisriistugaq.